Kiyi Kim ne erashi. erashi enyn mé-mé-o me nbangé out. dizin eji ene e-nda ryi ereshi ke' dyici é man eky' kanong-o enyn me' kanong kanong. aki' a' kware a'fe n-ce kási ndá ré ereshi akpuga a' mu a'fe nne-chwo. n'myune pang-bujam ne bátange ke' dyikpen eji even ké óhbá myi a'ku' mu nbá fa' akpuga ke okagara chwon ki-mu-kifi me o mu ke kiibam eji. eringe nyi nda bi ke Kasi. nbaré onyi-onyi bekwara obonge mu' nda fuam eré erachi ne nyi. erashi emén nyi nwáá nba eéf onyi-onyi nfu akpuga nyi me n'kam nyn a'da'jee-o ke' o man me ekyé okagara o ri be. oki me' kii hwom emen ndi nba' chwon akpuga ke-bufi ke mu o onyndeng ma o Fu nu ré kasi ne' nyi Obange ne' me' oki me kii ráá okime erashi bakop bujam metó nba dim. nang ke' nda bi ké kyise ke' nkyi chwon nky kyi da' me' nyn and the way mu me nda ram erashi nyi ji kii nyn me ekai' nang chwon. okagara oyeri o-cet be o'ja Biem nbyi bii káá bi Jang énwa ne enyam-byikó ke'na bi-chi-o áá ku kanong ke enyam Biko. and bii káá wo achuamu-mu bi mu-byi nyndeng biikáá bjnwa ne enyambiko. mé ekú ba' ram. a'jn a-mm-chi a'-cáá. n'fa kanyn-omu ntu kikwa èkware nyi-kóó njat kangh èkware nfe and me ku' ba' van n'nan Fe átábáshi. atábashi ke' a'mu'aring kanyi ere unyi ne bungu nbu' mén nbu' osowo o-chi mu atabashi Nwe owe sef <hesitation> nag oru fe ekule <hesitation> kasui anke kayen kanong kanong nfa atabashi anye ngad ekule nfe a-yen nfe kayen omo <hesitation> me ka su upe gi but a-mbe ram kasu nke gi <hesitation> buosung <hesitation> bosang bobim am bw mbu bo ke chi ka su ka bar <hesitation> be fer nke nda fe npe more than bufer <hesitation> nfa only befer pan chi mme nda pe <hesitation> na nge nki ene <hesitation> nchi ba pe ka yen ne yen okara <hesitation> because mgel okele a yam chom oten and ohamo <hesitation> ke leam achi mbe ba kur ke sung or le le fel kesung or kesong o'r <hesitation> Argan e wolly unkale ofe le becor ar'gar fe inkale onel ohele ofin o'nel onuk oh odibadin kabi okua song ke le fel tig ka yen oquale <hesitation> and mele la shi inge inge E-okwa mu ekwon o’jie, oshwem a’ pap, e okwa mu a ma use mu okagara a-chi ka’mu oja kyise kyi ce’u ma biem a’bi be ba-mi bi jang efi byiben e-bi jang eti bu’nyn abu booku anyi a’ku tun kirang woji-byi bi a’ma tun me nbe chi man e-yip chwom nkaa because ba’kpet be e-tange ndyi bi mu ke nwet mu kyise-kyise teacher eten o-cet be o’fu nang ebong ke’ a ma eram daa-chi akaa-o keua aa kaa a ku aryi dijid eyen di-uu- o-ringe okere-okere di ku-o echi wa tung a’ma nih-enin. Ké nkere amu, mẽ nduge, nduge esang onyn me o. anyi nkwa ka’mu nyip a bwo uji mdebe kamii, n’yip nfe kafa kii pot ncet ke nkyibe. Nduge amu ofi-ofi biem a’ bi nbi nfe kafa bi ba chibe, ke bi-hibe gba’at nyip nba fe ke kasu eji nke nnu mu be ba-ryi erasui nba jat ning bo yim n’bwo anyi kibong nfe kanga bano nfe ke, nta kanyn nfe ke dikwa nta, ke di shi kababe njwo weather bano ba ru or ba hym or baku ba ru bachwom kena kasu nke a'da ram ke a'cen asung kan-ke katcha or nto a'da ryi kasu a'ke ka'mau kirum a'ka bi ne nci bano a'be nbe a jang ewure afe ba da kpet enyn ba shwom the way mu a mu afe kirum a'fe kanyu bano a-chi kye kanke bo sang nkaringe nang bu-chat a'ba shu A-a-shuu to a-tè kísê, a-tcid kě pot ki mǔ muu, a-tcid e gan ki kanyin bufuu ga (bu) kwu biǐ bikos, a a-jang ewure a-tcid n tò a-muu ǎ-bà dim kiked, aa-da wa e-fii ̌, aa-da wa esong Ka suu anke, ga-maan E-miam oche-oche, aa-ba nung ge ogbam nwu ereshi eyen